اللعبة اللي أحب يعني ألعبها لوحدي هيا كانت الشطرنج، تعجبني لإنها تتطلب تفكير إستراتيجي وذكاء معين، أحب أكون في جو هادئ وأخطط حركاتي، من غير دوشة بهدوء، كل مباراة مثل تحدي لي، وأستمتع بتعلم إستراتيجيات جديدة ،تساعدني علي التركيز بعد وإني أخفف التوتر اللي يصير لي طول اليوم.